Egipto ko teta arakae guie ma mopeti teta yavaete vuajaete ye jeia ñoraro pe resa ya jokope guɨnoi reta piramide jare faraones reta, erei jae reta oyeyora reino unido pegua reta gui jaeko mil noveciento cincuentaidos gui añe jeiete yoguɨreko jaeko <hesitation> tëtä mbite pe jaeko arabe pe no jae jokua reta kua tëtä pe oiko jokope